बांसुरी हो गइस आऊ छत्तीसगढ़ में डापली हो गइस आऊ मंधार हो गइस बैंजो हो गाइस आऊ सितार हो गाइस गिटार हो गइस तानपूरा हो गाइस पियानो हो गाइस कीबोर्ड हो गाइस आऊ झींगरा अलगोजा।